Akah-tchor-no-ku, nei-do-chwo'h, ni-chwor-o'h kali-zen-zen tah angbo koor-na yah-yah kali zen-zen wah-zi meizi wah-bah kah, wah-zi meizi wah-bah kah, wua-juajei, wah di-zen-zen e-gbeleh akah-di zen-zen gbeleh-yah akor-oleiji morka, akor olo'h nuikwan-nyia ayor kor-kali zen-zen akor-jru kali-zen-zen nor-tchorneijei yah or-echorneijei anah-alah yah nah-meh iji-ji tcha-tcha waaah, onoluzior-meh-yah hani-iji-ji olizor-noor-tchorneijei-yah nah-yah-yah kali-zen-zen noror-kali zen-zen yeiko kpo-kpo kali zen-zen oni-zen-zen anor gbleh-gbleh meh ah-you-tchi-yah or-tchorneijei ah-nah-ala-yah nah-meh or-zen-zen wuna kete-kete kali zen-zen yah yah nu-ali kofu ali-si-yah meh-meh onuh-nor-tchorneijei enzana ina-meh mikwuiyi nah-meh-meh, nah-nu-yah, wajuajei no'h mo'h-mu, okor-hadeini, iweinor, alor-kalor iku-ka-marror-kpaah gbeleh isi-yah, kalei-ji morka akpoi-yah, sani-kalam-nah-ah-tchor-nah-meh ami-naneiji-morka kali-zenzen yah-nah, meh-nami-noror kali-mi-zen-zen meh-nah, makwuinyi meh-meh neini-kwo'm iyim nolamblah, nah-mah nu-oru-alamah-yor-yah-meh ah-you-tchi-yah okpahe-alami-ibenze-meh, ani-kor noror inzapor kalasalor nori-ibuor-meh, akor-nori-inzapor yah-meh kana-nah yah-chie ona'h-onah-gbayu-injajei? oneh-ono-gbo-gbor-isi? wabo'h orizi abah-nyi, wabi-iwui abah-mah, yi-kwom ottaaah-ah yeika-sa-ni-neinii, kali zen-zen, kali iweinor nichwui wabi-nah noror-yah ugudei nami-isi-yah, wah-gwuadei-yah, nika-alei-nina-ni-gudei wah-jeiri, wah-yah wei-gbah, wah-gwuadei kala akeini yor-ji, ni-ah, itchi-isi, alia-bah tchi-tchor no'h bo'h-bah, alia-bah-bah, no'h-gbo-gba nei-dochwui no'h gbogba nor-fuen-zen, womah-ba wah-yah, ah-you-tchi ingboru-okpeibi alia gi nah-norm meh oh-gboligbi-iweinor, waah-ha geh-yah, wah-geh-yah niii-niii, kana nor-meh-nah-geyi, kali-kor kun-gba? kali-ko'h-nyion-kun gbah? nnah-waah-anah alisi-nah-meh, oo'h ortchorneijei alam-nah ah-tcha-gu-yah meh-meh, ona'h-mah aha-agi-nah meh, kilah, ahn-gbon kor-tchor-tchorneijei okpoi alah-si-yah ni-nii kofu, afua-talei alo'h-gbogba abisi ki. weinor ina-noru alah-zi-yah ni-ni nah-geh kpo-kpo nua-geh neinei-nah nua geh okun meh tchi-tchor meh dei-kalorn Ku-gbaah!! kwah-injajei ah-you-tchi-yah, o'h-gbogbah-agu no'm meh-meh adei kalor kpah tchi tchi kofu nor-tchorneijei, ah-kuan deikalor, gbraah agu-yah, iwoir, o-h-nyior tchi-tchi waaah alah yah-zi ififior adei-kalorn-kpaah tchi-tchi ako'h gbogbohn, agbaah kwa-injajei manu, kalor-tchor-neijei alamah ahtz-go-inn-tchor meh ona'h-mah gi-meh ko'h, or-tchor-neijei asameh-yah or-tchorneijei alabah-tchor, alaba yor ako'h ogbogbah isi nei-d-ochwuor, isi-nini, ni-ififior isi-nor fueh-zor isi-kali iweinor. akwan-geh onnyi neineinah-nua-geh oku yor-meh, nei-nei-nah nua-geh okun yor meh dei-kalor mun-inzi-dei, maleiyi aha-zaha-zaha akor zen-zen abah-ri-mo'h tchi, mun-zi dei, oni-moh-tchi ah-eh onu-nun-oh-go-go meh, akor-munzi adei-yah mo'h-tchi ah-meh inun-oh-go-go-yah meh-meh onor-tchor-neijei enza-nah onun-nah-meh pr-tchornejei nah-alamah tchor-na-meh Mah geyi ko'h gbogbah ku-si, kali-ji-ji tcha-tcha waaah ala-zi yah-nini nah, ayah-zia fuo'h kali injia-jo'h, kali iwuim, kali-iji-ji tcha-tcha oo'h, meh-meh nah-mah geyi kor-tchorneijei enzana alina-meh kun nah ki-ji-ji tcha-tcha waaah-meh. o'h-gbogba nia geyi meh, ebuabi-tri-marror meh-meh yitri-marror kana? or-tchor neyeim alama-tchei-nei-nah-meh. ohn-nori-zen-zen, ohn-trizen-zen yah, aki-iwein-im ageyi ori-okpo, kam-kpah tchi-tchi hin-dei kalorn, hin-munzi-dei ko-gbogbonh, kpah-tchi-cthi kun-si kwa, onu-nan-mah geyi meh, Ah-you-tchi yah, ah-owureibor-okpahe ale-kwa-wah ni-kor-bahe, ikor-bahe, ikor-babe, ikor-bahe ah-fii-yah meh, ah-nanii, nikor-noror iweinor kalasa lor-meh inor-ribuor-meh ebah-waaah-meeeh owureibah ani-alia-lameeeh, yah-lah-ah-you-tchi kana? yah-ha-lah ah-youtchi yah ninii nia-geyi kor-tchorneijei kun-nizi-za jah-makwa-lah-zi-yah nini na-nun yahmeh nor'm, ohna-niba mi-nah-meh, nia-wah nia-luwureibor'h-meh, akia-wah, akia-luwureibor'h meeeh-yah-nah akia-dei nor-yor-yro ayah ninii ilei nia tchoronornh? yah tchor-tchor neijei okpo-yah ah-you-tcha-ah-meh, ona'h nor-tchor neijei nah inizi-za ah-ji mi-zen-zen tcha-tcha waaah ali-kuna nah-yah meh-meh so aheineina nah-mah hagi-ina-meh no'h mo'hmu, nani-ileiha kali-iwiei nor nani-ileiha kali-malor, nani-leiha kali-iwior, nani leiha kalor onyionh. nani-leiba kali inzen-zor ali kui ni-ifi fior meh-onor-tchorneijor ogoborgbah odemotsi osodei orori ah-meh tcha-tcha waaah onun-si ni-ifi-fi meh, ono'h gbogbah isi-nei do chwui, ogbogbah isi neeeh ni-fifior ogbogbah isi niki-nyi-ki-nyi tcha-tcha meh angbo, kor-tri zen-zen yah, angbo ko-iji-iji dei-ingboru yah deini-ingboru-yah, aki-ji-ni any-or-lei kei alua-kah-kpo yah aluaka-tah-nyi yiu-ji, haguhn, neina-nun-nah meh ko'h yei-nah-yor ineina, onu-nie-nah neeeh obaru kali-marror nor-tchorneijei meh meh-meh neeh ortchorneijei ina-meh ko'h